पुर्तगाल में पाक शैली को अर्थ भोजन से होवे है। खाना पीना की चीजा पाक को मतलब है। पुर्तगाल में लोग ऐसी ऐसी चीज बनावे जो अपने भारत में नि बने। बने तो है तोड़ी बहुत पर बहुत कम बने। यहां पे ईसाई रेवे एक तरह का। ये लोग ज्यादा सुवर को मांस खावे। मुर्गा, मछलियां, केकड़ा ऐसी नरी चीजा खावे। फल सब्जियां भी खावे पर घणी कम खावे। <noise> यहां का लोग केक भी खावे।